اول حاجة هخلي كل الكتب قد بعضها مع بعض هخلي الكبير تحت و الأصغر فوقه و ارصهم فوق بعض و لو هما كتير ممكن اعملهم كذا صف علشان لو الصف كان طويل اوي ممكن الكتب تقع